I Aostralia dia anisan'ny firenena ambany fiahian'i <hesitation> Royaume unis izany na angleterre zany an. i Aostralia dia anisan'ny firenena lehibe indrindra, anisan'ny nosy lehibe indrindra ihany koa i Aostralia, firenena mafana, malalaka. Ny aostraliana dia anisan'ny manana, tsara toekarena i Aostralia ary tsara hipetrahana ihany koa any Aostralia.